في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكن- يمكنها التحدث مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب، الشجرة كانت تروي حكايات قديمة عن أزمنة ماضية كل ما قرب الشخص واستمع عرف حكمة جديدة تساعده في حياته، وصارت الشجرة مقصد لكل من يبص- يبي نصيحة.